هند د زرګونو کلونو تاریخ لري، د انډس سیند تمدن، ویدیک دورې، مغل امپراتورۍ، او وروسته د بریتانیا تر واک لاندې و. په نولس سوه او اوه څلوېښت کې یې خپلواکي واخیسته. هند نن د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراتیک هېواد دی، د بډایه کلتور، ژبو، مذهبونو او تاریخي میراثونو سره.